Leydi Mexico e Joɗi e South Amirk ko wiyeete Latin, e ton ɓe ngodi tarihaaji ɗuɗɗi, ngam ɓe nemi e jonde e leydi maɓɓe. E leydi ndin e wodi yimɓe ngonbe siyasaaji e sanaaje fere-fere, woɓɓe remowoɓe, woɓɓe kuwoɓe kuugal gomnati, woɓɓe bo kuwoɓe kuugal kanfaniwa.